Tere! Andkõq andis! Teil um väega kõva mus'a üüse. Mi ei saaq maadaq, kiäki saa-ai siin küläh maadaq. Olkõq hääq, käändkeq tassakõistõ, käändkeq ärq tassa uma mus'a. Parõmb, ku ti lääsiq magama ärq hoobis.